<hesitation> Firenegna le haiko zao ai, <hesitation> Madagascar mazava oazy, de <hesitation> France, Etats-Unis, Maroc, Afrique du Sud, Congo, Rwanda, Koréa, Japon, Allemagne, Chine, Inde de Afghanistan. <laughs>